اني كلش استمتع بكل لحضات حياتي بس اكثر شي ظريف حصل ليا بحياتي ايي- جان لنو ايي- مثل الي ذكرت قبل اي- قبولي بكوب ثمانية و عشرين.